<hesitation> kosan bey ana woodi, baali, gelooɗi, fay kosan ndakiiji ana woodi. <hesitation> ane moƴƴina buwaasoŋ duu kosan muuɗun. Kosan en kalteeji mun ana keewi. Daabaaji jogiiɗi kosan, <hesitation> nooneeji muuɗun ana keewi. So wanaa ɗun kaa aah kosan taweteeɗan ana yaree ɗan kaa, daabaaji nii non.